Karazany roa ny tsofa: ny tsofa mandeha amin'ny herinaratra, ny fomba fiasan'ny tsofa mandeha amin'ny herinaratra dia ampiasaina andidiana hazo lehibe izy na andidiantsika ha- vy; faharoa manarakarak'izay ny tsofa mandeha amin'ny herin'ny tanana, izy io dia ampiasaina andidiana hazo somary manifinify ireny na koa zavatra mora tapahana.